Chini hayung o kwbangma kok sajagwui tongo. Chini hatai o sajaknai kok rok ongka assamese bengali bodo dogri english gujarati hindi kannada kashmiri konkani maithili malayalam marathi meitei nepali odia punjabi sanskrit santali sindhi tamil telugu tei urdu. Chini hatai ni fataro sajagwui tongthokni ok rok ongha russian persian arabic catalan purtugese spanish german azerbaijani dutch french chinese greek czec afar amharic somali swedish georgian catonese mandarine indonesian kurdish hebrew italian kazakh korean japanese thai laos philipino lithunian tei tebo kwbangma tongo.